كتعجبني بزاف الموسيقى الهادئة و الهادفة كذالك لانها كتعبر على المشاعر ديال الانسان و كتحس بالاغنية اكثر و بالكلمات ديالها و كتحس بالمغني و الرسالة اللي كيبغي يوصلها بواحد الطريقة لكتكون راقية و كيكون واحد الهدوء ملي كتسمع ليها و الاذن ديالك مكتضررش بزاف